अ एनाज कहले जौ धान भेलिय, अ मकाइ, भटवासु, अ केराउ, हसे मटर, हसे गोहु भेलिय । <noise> हसे एखना लगोसहु जौ, हसे फाफर्, मकैया हसे तोरिया भेलिय । हसे मसुरी हसे कथसाइ तोरिय भेलिय, हसे याल एल्सावा भेलिय । हसे त्वारा कदेउन तोरिक बडहटी फेरी त्वारा । हसे खेर्सारी भेलिय <noise> हसे अ कथसाइ अ बेदामुक बियवा सबह बेदामु कहुन उहो भेलिय । हसे अ <noise> कथसाइ <hesitation> धानक पर्कार फेरी बहुत पर्कारक लगोसहु <noise> कहुन इहे हलइ ।